Weche mfanya ntalali kyo au ndoche ngoo sikyo nufwo ndwafa uwi yonkero kwete iruk ngilala vo au mndwa fungulia masauti ya kumatunwa redio hengi mastarehe kwete ngilala vo